نیوزی لینڈ کا کھانا بہت انفلوئنسڈ ہے بریٹش اور ماؤری ٹریڈیشن سے سب سے پہلے ماؤری کوکنگ میتھڈ ہے ہانگی جس میں میٹ ویجیٹیبلز گرم پتھروں کے نیچے سلو کُک کر دے جس سے بہت سموکی فلیور اور ارتھی فلیور آتا یہاں لیمب ورلڈ <hesitation> کلاس کوالٹی کا رہتا باربیکیو کلچر بھی سٹرونگ ہے سی فوڈ بھی ہائلائٹ ہے تو جیسے گرین لِپڈ موسلز کریفِش اور ہوکی فِش <hesitation> سویٹ سائیڈ پہ ان کی نیشنل ڈیزرٹ ہے پیولوا ایک میرنگ بیسڈ کیک جو کرسپی آؤٹ سائیڈ اور سافٹ انسائیڈ رہتا ٹاپڈ وِد فریش فروٹس اور ڈرنکس میں نیوزی لینڈ اپنی پریمیم وائن سپیشلی سَوینیون بلانک کے لئے دنیا بھر میں فیمس ہے ان شارٹ ماؤری ٹریڈیشن ٹاپ کلاس لیمب فریش سی فوڈ پیولوا اور گریٹ وائن